عندك هذه التعليمات البسيطه عشان تعلج لوحة علي الحائط أول شئ أختار مكان مناسب ، حاول تخلي اللوحه علي أرتفاع مناسب أستخدم المسطره عشان تحدد النقطة الصحيحه بعدين ثبت المسامير أو الدبابيس في الحائط <hesitation> حسب حجم اللوحة إذا كانت كبيرة وثقيلة تحتاج مسمارين علق اللوحة بحذر تأكد أنها ثابتة أستخدم الميزان تأكد أنها مستقيمة <noise> مهياش مايلة وإذا أحتجت ظبطها شوية ولا حاجة ،بعدين <hesitation> أستمتع بعدها بمشاهدة هذه اللوحة تزين الحائط حج-حجك أو أو تزين ال-المكان اللي أنت فيه.